والله بدون كهرباء الوضع صعب جدا يعني الحياة بقت صعبه بدون كهرباء لكن الزول يحاول يلقي البدايل يعني مثلاً تلجا لي تجفيف الطعام وحفظو في الحجات القديمه الوسائل القديمة لي حفظ الطعام وممكن تعوض بي الطاقة الشمسية برضو لشحن بطاريات الهاتف وكده فا لابد من وجود بدايل عشان تسد الفرقة ممكن ترجع لي وراء تشوف العدات والحجات الزمان كان بتتعمل لي حفظ الطعام وتعملا اما بي النسبة لي الحجات الحديثة فممكن تسعيد عنها بي الطاقة الشمسية عن الكهرباء